Ina holoholo moku wau i pilipino a loa'a lakou i ka mea'ai ma kela holoholo moku e 'ai wau i na mea like'ole no ka pilipino no ka mea 'ono ko lakou mea'ai 'ai ko'u 'ohana kela aka paha ana ka 'oko'a o ka ho'ono'ono mai ia mau la.